oyi ro oma dɛmu ba ba su'a ba su'a cunu mi ma tete ni eko ekosistɛmu <hesitation> evolision be <hesitation> ba cunu mi ma tete a babe we nɛ ani vɛwe a hɛ bia <um>ba tonu a mu mu sa donk lo yi mina a mi ɲu mu vɛwa ɲu um flɛru ɲu ho ɲubezo cu'an cu'an nɛ mira yɛ o ho lowe vɛramu mu man zan oro tiozo aro i vɛra mu a vɛra mi inna <hesitation> mɛ co to mu a ho ɲuɓo cunu ho ŋubozo nɛ mira a'a sɛrɛrɛ aro we vɛ mu be a a ma a omu ji tomu a mu cunu so